<hesitation> Maromaro e karazan'e torinevisy fa e torinevisy zash da arakarakigne visy hoa <hesitation> tiagnao amboara aminazy, raha ohatra ka visy be de be da torinevisy zakabe koa gn'ampesay raha ohatra ka hoe tor- visy atognitogniny da torinevisy atognitogniny koa gn'ampesay, fa raha ohatra kelikely izy da kelikely koa gn'ampesay, fa misy koa e torinevisy fisampisaky e rahany da misy koa e torinevisy mibaragnibaragnitry efatry gn'ame lohany.